व्यक्तिगत सफलता ऊ महत्तवकांक्षा ईद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभैच। महत्तवकांक्षा व्यक्ति आनु लक्ष्यो निर्धारित लान्नौ हुना नु प्राप्त लान्नौ प्रेरित लानच। हदौ महत्तवकांक्षा प्रमुख भूमिकाए निच, भूमिकाए निच। लक्ष्य निर्धारण, महत्तवकांक्षा मी आनु लक्ष्य निर्धारित लान्नौ मदद लानच, हदौ दा आनु स्पष्ट लक्ष्य निच, हदौचु लक्ष्य दिशा केंद्रित निच। दो निपी प्रेरणा, महत्तवकांक्षा व्यक्ति आनु लक्ष्य नु प्रेरित लानच, हदौ आनु महत्तवकांक्षा निच। हदौ आनु लक्ष्य नु प्राप्त लान्नौ आवश्यक प्रयास लानच। हदौचु चुनौतियों प्रयास लानच हदौचु सामना लान्नौ। दौ हदौ महत्तवकांक्षी निच। हदौ दा आत्मविश्वास निच, हदौ आनु क्षमता ऊ विश्वास लानलान आनु लक्ष्यो प्राप्त लानच। हदौचु विकास रंग सुधार ली, हदौचु महत्तवकांक्षा ऊ निमो हदौचु ज्ञान बढ़ेच, लक्ष्य प्राप्त लानच।